तुएस्दय् एव मोन्गोल् बर मन्देनि उन्नि मन्से वीक्ल्य् दय्। भे दय् आर् स्पेचिअल्ल्य् आन्ग्ने सेचोन्द् दय् ओफ् च्लस्स् एव मजोर् च्लस्स् ने। सेचोन्द् दय् गन्ध रे। मोन्दन्ग् नैप् प्रए बे सो म जपु नैक्। जपु नैक् च्लस्स् अव् स्तुदेन्त् लिफे ने जपु नैक् च्लस्स् अव्। ओरि दय् गन्यिन् मन्से सहान् बेन रे। निछ्नेइ मन्नेपे सहान् अव् घै। जुन्ग् एनेर्ग्य् तिवेने थये। पुएब थने। पुएब अतेन्त् खल म्ने। छ्लस्स् फोर् गो। अम्म स्तुदेन्त् लिफे ज नैक् है। आन्ग्नव् बे ये। स्तुदेन्त् लिफे ने अप्प्लिचबिलित्य् दोन्ग। तुएस्दय् को जुन्ग् बोरेवो। मोन्गोल् बर नने उन्नै जै ये।